Raha fandinihako ananjy manokana zao an: a tokony le fandinihako ananjy manana maso aby si biby jiaby. Fa arakaraka anle fipetraka ananjy amin’ny vatana ananjy fona ny masony, de izaho karaha de sy de mahafantatra loatra hoe: ino biby biby tokony tsy ahita fa <hesitation> mety, mety misy tsy mahita mi fa za angamba no tsy mahafantatra fa ilay fantako alongany an manana maso aby si jiaby fa arakaraka fipetraka ananjy amin’ny vatana ananjy.